لو بإمكاني ان نعود بالزمن لاي وكت في التاريخ. فانا نفسي نعود لعهد الرسول- صلى الله عليه وسلم-، أفضل العصور وأفضل الأوكات اللي الانسان يقدر يعيشها. كان نفسي انعاصر الرسول وكان نفسي انقابله- عليه افضل الصلاة والسلام- وكان نفسي نبقى شاهدة على الغزوات، وحاضرة معاهم الهجرتين، وانهاجر معاهم للمدينة. طبعا كان هيكون افضل العصور بالنسبة لي لو انا رجع بيا الزمن وعشتى اايام داي. كان نفسي برضو نقعد مع الصحابة ونقابل الصحابيات.